بش- باش تصور إنسان بالتيليفون و لا كاميرا ولا، ساعه لازمك تختار الزاويه نتاع الزاويه لباهيا باش يضرب فيها ساعه وجه ضاوي، ي-يكون مقابل الشمس و لا مقابل الضو و لا أي مصدر نتاع ضو مش لزوم الشمس و باش لازم يكون هاكا في الوسط ما بينات الحاجه الباهيا وراها الحاجات الباهيه المنظر الباهي و تحط التيليفون هاكا في الوسط و تلقط.